Bizibu ndia bhalimi bhakikoliliagaku ali mbula bikai na huwa mbula bikai na matali huwa akiluzaga liaga na matali akiluzaga liaga nsia dumbi atandika tinikai

Tamabhugo-bhugo sabite kituka kakisomo saba nkitandikaga kwetekaniza nesi nkikelela yami ka mulimo ndiamo menjo nili kau na bhingisia ngoye ndiamo malola bhingisia nkaito na tekeniza bhaniki ndibhamo ndibha kibha nibhakiya ka sukulu ka tolo ndia dhabhibhe

Kisomo ka ngongwa mbili ndiasu abisibe kumeisa nanga bhaniki ndibhasomio bhali na milimo ndia bhagbei kolai ka ngongwa mbili kenjo moti kowabho ndibhadhaki bujanjabi bhali na hanikia kiliniki ati endindi okudulana bhikilia kiya dhanga kabha bujanjabi

Aliku.bizibu mamadha nga ndwali sa musuija kandi okutakanaga bwile ndiekina linho natumi nakisabho kandi nakiolabho

Pesiana ganyo ali sa mugaso nanga alibe ndio bhukuegaga ka ganya kandi alibe ndia akibhubikisaga imamoti bhulika imamoti na kubhotu atandikilia menjo

Mbulu ndie kikigubaga ka tiko ka tiko ali mbulu sa nkusa aa mbulu sa muhogo mbulu ammm sa sa bhikole mbulu sa sa lieli poni ndie kikilyaga kili na gubai ka tiko ndiasu

Ndie nkikola ali habhula nkpa monjo mindia aka bbakusia mulema toliaki nesi mulema naye andi nkpa mindia agbokiliani bisakiku nguko

Kangongwabili ndiasu baniki bakizenaga zeni sa mupila sa kikpenju na limbo na mbina

Lieli ndia anidhedhio nkie yambiaga habwa sigikilia ngoku kibhaga nikakabhai nanga nkingiaga nkali ahamba kami kedha emi nkumi nieyambia injo andulu lieli ndie nkiliaga kedha niya nihaga ka tiko andulu lieli ndia anidia anidhedhio

Ndibha bhali ndibha bhakali na kima poni ka ngongwa mbili ndiasu ali yambabho bhia akiliabho ndabho soloza kabho bhanikia kima bhia lieli bhinjo baitu ye mindi ali na mani kekbhe na mikia kima poni ali pesiaki minkia mulimo naye kindia akilelia mikia sente

Nkali na muluka bha semelelu kebelabho ndwali sa kabhondo andulu bhatoke kwegendeseleza bhadhuwe kweisa bhinjo bhinjo na zibe eti bhetantale bikisa kizibu ka inji ndiabho nanga kabha lwala kabha kuwa bhaniki ndibhabho bhakitiga nibhali bhakwena na kima ndia bhakikola sa bie ntahiya alujunake

Mugaso sa bhani ndibh somi ka ngongwa mbili endindisio ndibha somi bunasi nobu ndia bhakatungimbe milimo ka gavumenti endindi bhali na makiliniki bhagbei janjabha bhakpa ka kicweka endindisio nkali akigia eti bhandoise ka sipatala okudunaga nibhukuya ka ngongwa mbili kindia kiliniki alio endindi ndibha bhatungi milindiabho bhagbei kweyalilkilia sumba bibanja kyalo poni ngongwa mbili poni akabhongiliai kimui nanga kisomo ka kicweka ka ngongwa mbili

Bhalimi bhasemelelu bhaye bhabikage bhakpa nibhagbei toliabho kima mabhonga ndibha semelelu kolai ka kyalo ndiabho kedha bhayage ka masukulu bhabhuegesage ka milimo ka kima ndia bhasemelelu kolai ka komunite

ba nkpa bukumesiya bukunubusaku bwesighibuwa akibaga nibuni pesi bwebembeji giye eti buli kima uponi ndianu nilike ninki tekanija ndiakalibe giya nti nkitelebanija andula ndia duwa nibukunibisaku bwesighibuwa njo sigikilya stu niki mwebembeji mindianu mulungi andulu njo

Zeni ndia bhaniki ndia bhaniki ndia bhakizenaga ka ngongwa mbili ndiasu ndia bhakizenaga andi zeni sa mupila zeni sa ludo zeni sa kadi andi zeni sa mbina tamabhugo-bhugo menjo

Ka inji ndiamo niliku na sitowa kindia nkibisaga lieli na ndiekina kibisa ka jokoni kindia kikie ambiliaga lieli

Nkpa kabhandimaga midia atelekelelio akiyokiaga zidhi nanga akidhuaga kola ndia kasemelelu bha nakikola dumbi eyekia na nkpa minjo mindia andimagio antama so ndia bhalikabhaga akili nkpa ontolia mazima na lika nokundimaga dimaga kabhongi nanga akibikisaga butabanguko

Nki nkitikaga miki bhaya sumba kabhesu lieli ndia katamabhugobhugo kilia kakababe kizibu poni

Okuteketaga ghubha lyeli katiko ndyekina nukusumba ka katale

Lieli ka inji ndiamo nkibisaga nini kungbesi nanga ndie kikpungbesi alibhe bhambabhu ndibha kibikaga nibha kiliya lieli injo Kandi lieli ndia bhambabhu bhaliya nawe Ntua kanji asobhila pako ndwali nawe nokulwala

Ka ka musili eh ka musili.

Andi bikisa bitongole ndua akibhutendeka bhakpa kedha bhaniki milimo sa kibhoko andi bikisaku bitongole ndia kibhupesia bhaniki kedha bhakpa loni sa subula bhekolilie milimo ndiabho sa subula

Soma kisomo akoli mugaso sa mani nanga nkpa bhakpa ndibha bhasomia bhalikolaga mulimo sa egesa bhakpa ka kyalo ndia bhesu ka kima ndia semelelu kolai zibe eti bhebombisia ja inji ndiabho

Nikiyaga ka ima nihumuleku dakika mamadha busumi ndiekina nikiyaga aa ka kinabilo nioge aa busumi ndiekina dhe nikidhetaga

Bhasika bhasemelelu yabho ka sukulu nanga nabho bhali na bugabe bhia bhaniki bhalukuabho ka milimo kalibe mulimo ndia mulukuaki yekaka poni nkali na muluka bhali na bugabe tunga mulimo ndia aenagio

Bisanaga lieli ka inji ndiako endindisio kali sini nanga koko adhakibe tiko poni sa bisanaga sevhalisio okusumbaga mikia kunda sa mucele keda mikia kunda sa buhunga obisa ka ndabho olika gbibe bhuke bhuke na bhikole nau obisa menjo bisanaga sebhalisio aenagi bhinjo bhaitu kalasio bisanaga oyobisaga ka nguli mucele ndiako

Akipesia bizibu nkikolaga nieyambisa sente nanga mikia kima ndionñ okubhaga noli nai andulu ndio okubhaga noli nai katumisa bizibu

Kindia nieyokia nini semelelu ali ndie ni dhakia kisomo kajuekami nkondo ndiamo sa kisomo ndia kebhali ali ndie ni amana ndia kesalo ali ndie nitunga mulimo

Akibhudhakia akibhudhakia

Alibe mulingo mabhika ndio okutungiluagaku lileli ndio okulia alibe pagasa nkap kamesia kakuziba eti oliku bwesigibwa akukupesiaga mulimo ndiako oya opagasa akupa mikia sente mesia pako mikia sente oya osumba lieli ndiako okilia alibe gia eti bba oli na tiko ndiko oyebokle obhweku lieli ndiako abike akuyambe na famile ndiako ndio okubha noli nai ka inji

Bhakpa bhangbeku biabho bhakinuwaga mwenge bhali bhatamizi kandi injo adhuwaga bhaduwa kola mulimo ndiabho ndia ka inji ndia akidhuwa inji ndiabo abombe aye ka mumaiso ndia kebhali bhakpa bhangbeku biabho kebha kifuagabe bhaniki ndibhabho ka kisomo sini sini bhaniki bhakaliabho kabha kibalaga helelelia bhaniki bhakaliabho

Bha na mpempa ka ngogwa mbili kili na tolia bhakpa bhudilia businge ndia bha kakilika nibha kikola kima mazagaga no nibha kikola kima ama bhoga sa kwebhobisa adulu nabhicweka atoke bhobai

Ka ngongwa mbili kwetantala bulwaye sa kabhondo ali kozesa kondomu na sikaki aye bhuye naye haye bhankebele andulu kima bhuzibe ngu bhuli kulungi

Ndwali sa kolona akolabe atelemisabe busubuzi ka uganda nanga bhakali bhadhu dhetaga bhakpa poni yekilikaga imamoti busubuzi poni nakidikilia bhakpa nibhakibonabona ka uganda na ntahiya sa government nau nakiya gwabhimba nanga kalibe mindia aya dhayaga piki piki kedha matoka

nkyebuwa ka group ndia bhenjo ndiba kikolaga bijibu ndia ka bongi nanga sigikilya eti benjo boponi bakubaga niba kakola bijibu ndia enyananagio ndia enyagi njo kesi obutukeku buke andulu one na businge oye wekolilye ka gulupu ndia ko wekaka

Nkiyaga ka sukulu nionga na nkuma sukulu bhundilyami doisa ninitungi sente kedha mbangana sa sukulu fizi andulu niya nidhakililia

Bizibu abhikiya ndia kokubanja, alibe ko ka sipatala mibaji akisiagabe bhaisa bwile mibaji gavumenti ndiaka bikisimbe dumbi bhakpa ndibha biki ka sipatala bhalemwa tunga mibaji. Ndiakebhali bhakoli biyabho ndibhako Uganda bhakisi bhakisibhasibhaga sini ndibha kai ka milimo.

Bizibu sini sini ndia bhanikiekali bhkienagavka kyalo ke andi hambabho ali twekabho nibhalia bhaniki injo poni ali luza cansi ndiabho ndia kamumaiso

Ka kola ekikolisaga nsuka nikozesa kipaga nikozesa silasa nikozesa na na na na nsululu kidia luzukani sini namagezi

Ndwali sa kolona atalibana sini sini nanga bhaniki bhadhua soma nibhakilika na ndibhetolo nibha kduia ka mamano kisomo nakibutama ndibhekina nibhakiya kabutamizi nanga kokusobola yako ka sukulu nanga kokusobola dhamiana ndia nkpa bba so ndwali sa kolona atalibana ka muligo mabhinjo injo

Bhaniki bhaduwe gba limi nibhalia bhabenje nanga gba limi mbenje okutoka ukwako nokaya bhokoti gba limi nolia mbenje okubhaga ndio okotungibe sente sa zibililia miki mindio oli kaya bhokotaki

Lieli nkibisaga ka safuliya nikpungbesiabe na masawani, lieli ndietolo nkibisiliaga ka fuliji bhia mbogoya micunguwa milembe nigbei bisiliai kau endindi, lieli ndiekina nkibisiliaga ka sowaniye

Ndia kikikozesaga ka nguwa sa kalimagezi adhu mamano nakibhaku katabanguko adhu na mamano nakitodha nakienyanga nti muluku akimwame muluku ntaidaki na nkali akimwamana nkali ntaidaki injo nau alujukesibe kima na bhakali dhua oka bhamunyabhabho eti bhakinganania

Bhasika bha gbhokilani yabho ka sukulu nanga nabho nkpa kasoma bha kibha nibha kikola milimo ndia bhatabhana bha kitoka kolai Kandi nabho bhali bhaniki ndibha semelelu Tunga kisomo

Kala ka sukulu ndia akidhua bhasika ndia akidhuwa bhasika bhaye ka sukulu ndia bhasigazi ali gia eti akibhagabe tolo ndia bhakigia eti alibe ndia bhakilunganisa bhasigazi na bhasika bhasomilia imamoti

Kima ndie nkikabhaga kolai ka bwile ndiamo poni ali ziba eti nioki makulu nibhueki baniki ndibhamo kiongabe ndie kikibala liai tolo njo na uma

Kabha ninidhaki liya ndia tamabhugobhugo ndyeni kikolaga andi lika na ini ndiamo habhulabho ndiani kikabha bhayeliyebhe kabha ninidhaki liy ndia tamabhugomhugo nkiyaga ka dilo ka nguwa nguwa ndyabha zungu ndybha kyetagaku tv kabha ninidhaki liya ndia tama bhugobhugo ndyekiki namakolai nkiyaga ni humula niyanga

Ngukisa bhangbeku ka ngongwa mbili ndiasu ali zibe eti bhangbeku bha aliki tukpi nanga ka tukpi kenjo bhakibhuegesa bhaniki ndibhabho sini sini bhalukuabho zibe eti bhakibhubombisa bhangbeku na bisabhoku kitinisa

Ndia adhu piki piki na magali nakibha ndulu mulingo sa dhetisaga bhakpa ali nanga ka ngombili ali nti nanga ngongwa mbili atungi ngudhe ngongwa mbili atungi bhakpa bhali na godhisa ngongwa mbili hhh na bhakpa bhatungi ma piki piki na magali ka ngongwa mbili bhalibei ambe ndia kalibei ambe injo kandulu ndia bhagbei kozesai ka dhetaga

Bhanikya loni abhuyambi bhakali kwebheisabe nanga bhakikolaga busubuzi basumba bhasu basumba liaga basumba na ngoye na sumbesai na nkaito poni

Muhikili kedha mwebembezi mabhonga aaah asemelelu bha nali na nkolagana na bhakpa, nakibhuehululiabe bhakpa, nakibhula ndia bhakpa ndibha abhuebembelio bhakikabha nakibhupesia na bitekelezo amabhonga na anisa naye nkumi bwebembezi ndiaki mabhonga.

Nguwa ndie nikikolisaga ka kola andi nguwa ndia bhakietagaku computa na simu ndiamo dia bhakietagaku simati foni

Okiteketaga o oga nokuya ka ima nokuanga

Nikikaniliabe kima ndia nieyilia ninidhedhelu sini sini ali ndie nidhakia diguli ndiamo ka univasite ndia ka makelele obu ndia bhanijueka nidhedhelua sini sini ndia kebhali buli bhoko nili na bhaniki bhesalo bhuli nkali mindiamo bhokota kulungi nkiokaga ninidhedhelu sini sini